To kaiso mi kaiso mi bina amfani sabulu kogo ko namtu Ham ko namno ham Yee ko- ko- komoki be gaba ko moiko bei gabaye ko zigata zugonko saiko namtu ham ko goge zugonko kobi z- z- Zina ko iko binabu a ina bufa ko bine ko iko binam'i lokaci itito ka'i koe' sallah- sallah- sallah sallah ko'e sallaah ko'e sallah azahar la'asar ko'e manriba ko'e isha ko'e sallah zaman wanse zaman 'dainobu cuta karatu Milla fa Banda sallah fa sallah ba Andi amfani a duniya bu ko Ina sallah bu ko Ina Miya zaman inaa mishi bu aiyota bu zaman jera bu zaman jera bu kaisom'i lo lo mato wayye aka Milla aka la aka na'ako ba hikima sallaah ba hikima Miya la mandu ba ko ishe ko ko ina ko wani lokaci la ko ko Ani bu anam katwa a gudata sallam'i ko kodingo a marahe sallah itito de konam katwa lako Aman katwa a Ina sallah goni ganadi sallah a duniya wanse yo kaiso daa biya <hesitation> Sai ya jeranko to kauso kuma zaman jerabu. Mato aka laa aka na'ako zaman wanse'e kaisomi mugonmu zaman mugonmu Riya ko gokko riyam'i ko ishe millanko ko go ki Zuni aka aka amoi 'ya 'yai ko Ina zunike na nah na- na- na- na yo wankobu Ina na rutam'i ko dongo ko ina lawa ko iko lawa ko'e kafi ko'e kafi ko 'yae Mara ko iko Mara ko'e zinko ko iko zinko ko idi ɓatiya ko itu 'bayyah Kam ka- ka- kaletu bayya ko'e tari ko tare haimi'i Sai ko nami inji a estu ka'aso Andi inji 'do Sai bugu kobugata ko iko bugu ko konamti to konamti bano ko namno banoi'e kaba tusa ko tusam'i ko'e eso ko iko eso ko'eko esom ko dakta ko daktam ko gomtu ko ko duriya koduko Riya ko namko shohom'i ko gamta yasi ko gomna yasi'e ko namtu Gabi ko zeto ko namtu kumba ko Ina ko namti iih shoko ko namno shokom'i ko kas haigim hawanni ko domba urum'i kodomba uru sauraaa Zena Gabi luma saiko Zeto ko zena. Ko namti gurdi ko esai ko namti kuita ko esai ko namti Gurdi ko eskoyyemmi ko namtu kuita ko kosa kanni ko namti luma kushi ko tugle mi ko tugle luma'i ko tuglanko ko namtu labi ko kas woto' wommi a hawonni asom'ye ka'a Amma kamsoi ta Andi Andi ka'a bu atina wotobu ta kaba shinkafa Milla zaman iih <hesitation> kauso ai duniya zai zai kidi- kidi yo washibu komai komai jori mizi Andi- Andi- Andi zilaha saranni komoino mandu Andi azeshe Eli amarshe azeshe Eli marshe to kauso andibu ta zaman ta zaman kauso ko iko eni alama laa akolabu ko iko eni mandu akolabu ko iko eni mizi akolabu to ko wan'de de mu wan'de ki Zuni de dayide ramte Zuni abarkacin annabi ramtemu abarkacin dayi kaiii mu kunnanko kaiso dishenku wayye ke kolano Gori tim kudutu garmu kudano gormim'i kauso mukamu ruta wayye abarkacin annabi abarkacin annabi dayi ramte ruta wanse'e mukunnanko fa mu <noise> ishe murna sosai mu ishenku murna kauso muni mu ruta andibu takato mii gommo inna dezi. Mugonmu Ina mu gonmu afta- afta- afta- afta- afta- afta ede mu'e dezi mu enko dezi mu'ya luma kushi kanni to kaiso ta ishe luma kushi bu ta saii ee da'ba aka aka gezi to waiyo du yo zaman baya yo yo somyem a ishe'yansu luma kushi akanni to kaiso mi nagagu mugo ga zamno mugo Riya mudanko riyamu gommu warshe ajan a yanga mugonmu warshe.